Mianatra mitendry zavamagneno zao tiatiako toizay mihira, <laughs> satria zao ai za kô mihira <laughs> ai ratsy feo be sady mamalankira sady tsy mahay mihira kô <laughs> donc aleoko zegny miagnatra <hesitation> mitendry zavamagneno, satria igny tsy amôka feonaha fô <hesitation> ino mai fahaizako mitendry ra fôgna regninôlo akeo ra ôhatra oe za kô mitendry zavamagneno.